आलु जाँपन पाइदो छ । जाँका माटोमा पनि आलु फल्लो छ । आलु जसो पन मान्छे हुन पड्डो छ भनिबट भन्ना छन् कोइ कोइ । केइ की आलु जसैसँग पनि मिल्ल सक्तो छ । जसरी हाम्ले अँ केइ तरकारी बनाउनो पण्यो भने आलु छ । अब तेइमा केइ अरु मिसाउनो पण्यो भने लौको मिसाए पन हुँदो । भुजो मिसाएपन हुँदो । फर्सी मिसाए पन हुँदो । लसुनपन मिसाएपन हुँदो । टमाटर मिसाएपन हुँदो । औरु जे काउली छन्, अरुअरु जेजे सागपात छन् ती मिसाइकन खाए भने मज्जाले आलुको साग निको हुनो छ। अब आलु हमीसँग झिक्कै छ भने यल्लाइ लामो समयसम्म टिकाउनलाई क्याद्दो पण्यो । आलु काटिबट त झिक्कै आइटम बनाउन सकिन्छ आलुका त । आलुका हम्ले चप बनाउन सकिन्छ । आलुको पकौणा बनाउन सकिन्छ । आलुको अँ परौठा बनाउन सकिन्छ । अब एई आलु काचै आलु चाइ लामो समयसम्म एक महिना दुई महिना एक वर्षपछिसम्म राख्ताइ लागि माटो मुणी राख्दिए भने ती आलु एकदम गज्जबले अँ रहन सक्दा छन् । अझ चिसो ठाउँमा अम् माटो मुणी राख्दिए भने नकोरिकन राखे भने ती आलु एक वर्ष दुई वर्ष पछि पन जसाका तेसाइ हुना छन् । आलुलाई राख्ताइ यदि कुइने सम्भावना छ भने तेल्लाइ निकालेर काटिबट खाने । आलु भण्डारण चिसो ठाउँमा अद्दे । तेइ भए भने अँ आलु चाइ एक वर्ष दुइ वर्ष पछि पन अलिकता टिप्द सक्ता छन् । तेइपछा कुइन सक्दा छन् । यदि निकरी राख्द सकेन भने कुइन सक्दा छन् ।